Vietnami kultuuri kotsilõ ma ei mõistaq eriti midägi üteldäq. Taa om sääne Aasia riik. <hesitation> Sääl vast om peris kõva turism, aga ega ma täpsembält ei tiiäq midägi.